Chapaa woo inin urethethu. yaani fedhen chapaa sibil sunnin dhekeni kirakheni yaani sibil sunni kaam akhasi borr badhee beren ureth sunn dhethee rawothethu msumarii charekho futhee rawothethu itadhateni akhasi kirakiteee paka innin jabathith paka beree sunnth lakiftah dhub shaapan wonn sunin kirakhe jarrrii akhan chomolean khun akasithinen hinghubdhu dhub msumari chacharekho fudheni moghu lamman woth dhaneni shaapaa woth kirakheni lakiseni